أنا أفضل الموسيقى العصرية المودر إن فيها مغنيين أنا أعرفهم ايه فن راقي يديد مب شيء قديم ايه جيلي يكون غيرعن جيل الي يغنون أو جيل الموسيقى الي فيها وإيه لازم الواحد يعني يواكب العصر ويكون شي جديد كل فترة